Menye mo ho kafo, mo nuanom ebien na m'awofo beenu n'. Ɔnam dɛ yɛkɔ na yɛakɔbɔ hɛn asese wɔ hɔ na yɛasɔw hɛn bra so do wɔ hɔ. Enyigye a yɛwɔ wɔ ha n' ɔnoara so na yɛbɔkɔ akɔsɔw do so wɔ hɔ.